Kawali ra ira iwekan, kawali almanium a, kawali besi ra, kawali cuang a, balanga ra waluk fanda. Balanga almanium a, balanga susun a tura balanga besi cuang a. Kawali almanium a ira tasingelar ikan atur, tarakan ni ikan tura tasingelar i ui ra tura waluk, tasingelar furi ra, tasingelar i ketu ra, tasingelar i pastel a waluk, tura tasingelar manuk tolu ra. Me tasabi nai kawali cuang a ira, dawei fanga sa ni ngasan dodol fulut a Me kawali besi ra ira mancia bot dawei mana sasa tura tei ira kawali almanium a tura cuang a. Le balangar ra ira, sa balanga rakarkan ra, balanga rakarakan iwa darakan ni fasa ra, darakan ni pentolan a, banggala ra, tura darakan i kukis a, darkan ui ra, tura darkan ketu ra, darakan sa waluk ira ar a tura me manrani ira tamau tarakan nini ar ra Tatagi ta nini balanga sa, ar ra, tafanas le tataru ar wawa tawei afi ra naka ata le tarakan ar isate utut naluri tataru nai ni tompat a. Ni tompat ira, termos a tura ketal a, abis ira le tawei nini tea te, nini kofi te tamaton tinu, me tamau tarakan fasara, tatagi ta nini kawali almanium isate tawei afi ra nasaka Tataru i kawali ata afi ra le ta ar tataru wawa, ira tatagi tafusak fasa ni mudan- mudan isi sebi, tataru wawa kawali ra matutu fasa isate nadekar takasmaton ni wawa tataru i balangara ata tasalik baranga lakan-lakan i wuwua ra tataru fasa ra wawa. Dunggu i mini uturu fanda isi, fasara masak loka le tunini afi isate, metasabi nai marar ra tamau tawei nini ikan singelar Ta kuali almanium a mo, ikan ira tawei ni likit a sebi tagutu-gutuk ni kakur ra tabaras ni ngudan ngudan isi ababis, tawei ni tabalaki tura ni sira mana waluk le tadudua i tutu ikan isate namusan, tabalaki tura sira ira. Abis ira le tatau i afi ra sate tataru kawali ra ata, tasonak gul niu oca wawa dunggu tutu gu niu i nafas Le tatotik ata ikan, me ikan anamera loka ta i katama le tawali niwali wida ata matutu ika a namera ababis ta ikan ata, tataru wa tompat a le afira tunin ni tawei namata loka ira le dakuk kawali tura balanga nai ni sata